To goddo sodi heenirgel sai wadda bila ha jamdi je jogata heenirgel man habba dum be jamde, joda boddum ngam ta do'a. sai hauta boggi lantarki mai ngam fudda kugal hena hendu.